Mchelek. ko- ko koyaimache itau ichop, ipiale eng' eng' duket, iipu, konaitu, i- i- iale mchelek cheng'en ile ichame. akine achame mchelek chekileen pasmatik amu mchelek chu kotindoi tindoi tindoi anyinyindo ne anyiny, ako- ako- ako pcheekei mauitos, ako aitu, kokaipu mchelek chu, anyalal maat, aipu kwenik alal maat, akayoo peek, konakayoo peek, kochamukonio peek, koyakachamukon kapisa ande chumbik orit ak mwaita aka a- aun mchelek kei kotililitun amu tindoi tindoi kerichek, ko ya katilili tumcheek ande ma, andene ma koruryo, kochamukonio akaredidyu, ang'et maat ko- kutikinit sokoruryo polepole, kokakochamukon kokakopek peek eng' muchelek kei, akaerek sikosikchi ko- ko koruryee ye yeto nekei, sokoruryo komie, koyakakpruryo mchele chu, acheru eng' ma akande tapan, akakany kouryo kidogo, maki simaam ko kopele chii, koyakakouryo mchelek, kokakachapchi kiake ne muuch kemanden ko kokaton kapicho a- a- ande maat kidogo, a- a- akeel kidgo, akateschi marakwek, ak kokaker marakwek eng' tapen, ak a sapen a- a ande mchele chu ak marakwek ak kopichek, kwanyiny mchelek kapisa.